Ja suu kika kuu, jajani in ntaka in fruta ja kuu in, in manzana, na o in tikua ntikio ja, jaa in ntika, in su yukani ku ja kajaa, kajaa yagani.